Ñaan najín purirëţ pëlilan náa nukëma bí cat këcat waŋ dika purir pëcí. Ngënú ngëloŋ kací <noise> mëmpurir pënaţe ná ngëlilan, kënaţe uwar. Má ngënú ngëloŋ kací rek ná ngëjooţal cúuwun pëjáka mënlilan unú umënţanana wuŋ. Kom unú wí mënká wí bëjooţ ink unú umënţanna wuŋ mëndiŋ bof dí ngëlilan ndah ngëkuráaru ngënko jahasir. Ţul ţí meeţuŋ ulilan dika lil mak. Á unú wí ngëlialn bandí wí kom mënká yink bënim yink wala kangeente yink mëmbúk yink umenţa wuŋ cíwun ngëlilan mom ifíin ngëjooţal nguŋ. Kon dí umundu wí kay ñaan najín purirëţ pëdoolan mëmpurir pëlilan ţí fáan këjooţan ţí.